<noise> Oire, vokia vao oa voka vao oaia pa ruipapa reveira oiso ra vaia ekerovi purapasa, opa ruipapa raveira, ekero vi pura pasa. Opa ruipapa ravei ra, vovoki aue pasa, ari toupaivo ovokia pa ruipapa raivera, vovokia ora tupiepasa vovokia ora toupee pasa, eakerovi purapasa, pura paoro ora tapepie paoro, ari ovokia- ovokia ia vearo pie vira rutu <noise> vovoki a kovoa ravii aue aio aravi pura paoro, ovokia pa ruipapa raveira, ari ponde ia evo kovoro evo aio ro vii pura ruipapa raveira. Uvare oiso ita evo- rearea paoro eisi vovkirovii, evo vokirovia evo aio rovi purapaoro vovoki rorupie pasa vara